gott kvöld læknaráð Landspítalans hefur miklar áhyggjur af skorti

á legurýmum á gjörgæsludeild Landspítalans og segir að oft og iðulega hafi þurft að fresta stórum aðgerðum vegna þessa ástandið sé ekki boðlegt en spítalinn annast veikasta fólkið og getur ekki vísað því áfram á aðrar heilbrigðisstofnanir Ebba Margrét hversu alvarlegt er þetta vandamál okkur finnst þetta töluvert alvarlegt þegar að árið tvö þúsund og sautján að fimmtíu og sex prósent af áætluðum

hjartaaðgerðum er frestað þar af eru þrjátíu og sex prósent vegna plássleysis á gjörgæslu sem stundum kemur ekki í ljós fyrr en samdægurs þegar aðgerðin stendur fyrir dyrum tuttugu prósent af þessum frestunum er vegna mönnunarvanda hjúkrunarfræðinga það vantar sérhæfða hjúkrunarfræðinga á gjörgæsludeildum plássleysis á deildum en þið nenfið í yfirlýsingu frá

ykkur að það hafi jafnvel komið fyrir að þurft að fresta aðgerð á sömu manneskjunni sex sinnum já það er raunin aðgerð þetta eru stórar aðgerðir og flóknar sem krefjast þú verður að fara á gjörgæslu svo kemur slys eða eitthvað annað gerist í húsinu og

eru teppt og þá þarf að fresta en sex sinnum fyrir sama einstaklinginn geturðu ímyndað þér að er ekki auðvelt hvað eru þetta mörg rými sem eru á gjörgæslunni Landspítalans eru tvær við erum með bæði gjörgæslu í Fossvoginum sem snýr að slysadeildinni og aðgerðum sem eru framkvæmdar þar

þar hún til dæmis dekkar mína deild kvennadeildina þar held ég að séu átta rými til níu eitthvað slíkt og annað eins í Fossvoginum hef nú reyndar þessar tölur ekki alveg á en hvað þyrftu þau þá að vera mörg sko aðalmálið er kannski ekkert endilega pláss það þarf bara

að sameina þetta í eina gjörgæslu sem er nú hugmyndin með nýja spítalanum og þá værirðu með eina stóra gjörgæslu og gætir líka sparað þar í gerir þetta erfiðara fyrir já það gerir það náttúrulega flóknara og þegar það eru þetta fá rúm sjö til átta rúm á hvorum stað þá má lítið út af bregða til að það fyllist en þið talið líka um skort á starfsfólki og það er líka verið að fresta aðgerðum út af því já ja hvernig þá myndi fjölgun rýma líklegast

gagnast ef það vantar síðan fólk nei það er kannski alvarlegasti vandinn að við erum með sérhæfða hjúkrunarfræðinga

og skurðhjúkrunarfræðinga sem

í dag vantar á annað hundrað hjúkrunarfræðinga til starfa og þessar stéttir eru búnar að mennta sig vel og lengi en kjósa að vinna við eitthvað annað við sjáum til dæmis ef við ferðumst erlendis að það er nánast og þær velja þetta frekar

það sem við erum að álykta um að það þarf að gera starfið á spítalanum meira aðlaðandi hugsa um þessar umönnunarstéttir kvennastéttir

langoftast eru þetta konur sem vinna þessa vinnu dag og nótt helgar rauða daga alltaf allt árið og gera þessa vinnu aðlaðandi þannig að þær vilji koma og nýta sér þetta háskólanám sem þær hafa aflað sér þannig að það er

nægt framboð af menntuðum hjúkrunarfræðingum já þær bara kjósa að vinna annars staðar og það er svolítið nýtilkomið kannski svolítið eftir tvö þúsund og átta eftir hrun og hlutirnir fara að gerast betur í samfélaginu þá fá þær bara betri laun færri vaktir minni ábyrgð deyr enginn á þeirra vakt þar til dæmis og þá velja þær þetta og þetta er náttúrulega við höfum áhyggjur af en hvernig er hægt að bregðast við þessu ég held að það sé hægt að bregðast við þessu á margan hátt spítalinn er með svokallað Heklu verkefni í gangi sem snýr að hjúkrunarfræðingum og Kötlu sem snýr að læknum sem snýr að því að

á sjúkrahúsinu en ég held að það þurfi fleira að koma til aðstaðan til dæmis á gjörgæsludeildinni þetta er gamalt hús fallega byggingin hans Guðjóns Samúelssonar þetta er gamalt hús en hún er ekki byggð fyrir á tuttugustu og fyrstu öldinni þannig að aðstaðan þarf að breytast þurfa kannski að verða styttri auðveldari náttúrulega launin þetta náttúrulega snýst alltaf um launin alveg

erum að horfa á í ljósmæðramálinu núna að það er náttúrulega að kaup og kjör þau skipta máli en í hættu ég treysti mér ekki til að svara þeirri spurningu þurfum við að endurmeta og vega hvaða sjúklingur eða hvaða aðgerð er mest bráð að framkvæma og þá oft á tíðum eru frestanir það er eðlilegt og gerist líka víða erlendis en að það sé meira en helmingur

á einu ári frestað það fannst okkur tilefni til að álykta um já þú talar um að það þurfi að bæta kjör hjúkrunarfræðinga en hvað fleira þarf að koma til það er varla nóg ég held að það þurfi að bæta vinnuaðstöðuna það þarf að bæta kjörin það þarf að gera fólki svolítið kleift

hvar það vinnur leyfa því kannski að frá þessari deild yfir á aðra ræða áföllin

halda utan um fólkið sitt við erum líka að sjá brottfall vegna þess að fólk er að lenda í erfiðum tilfellum og líður illa í vinnunni svokölluð kulnun í starfi á íslensku við sjáum svolítið af því bæði í læknastétt og í hjúkrunarstétt að fólk leitar annað en er þessi yfirlýsing kannski bara eruð þið ekki í rauninni að kalla

nýjum spítala þá hann hangir á spýtunni það er náttúrulega

að hefjast handa í sumar með meðferðarkjarnann jú við erum en hann er ekki kominn til

brúks nærri strax nei en hvað þarf þá þá væri hægt að taka einhver plan b sem við leysum kannski ekki hér í beinni útsendingu en við erum bara að benda á þetta að þetta er spurning um lifandi fólk sem er mætt upp á sjúkrahús tilbúið að fara í sína aðgerð undirbúa sig undir það andlega í langan tíma og svo jafnvel aðstandendur taka sér frí úr vinnu og koma jafnvel utan af landi og svo er öllu frestað það er líka álag fyrir verðandi skurðlækna sem eru að fara að gera stóra hjartaaðgerð og mætir í vinnuna sprækur og til í tuskið nei við þurfum að fresta þessu það er ekkert pláss á gjörgæslu þetta kom mér verulega á óvart þegar ég heyrði þessar tölur já já þetta er náttúrulega hátt hlutfall vissulega hvað með aðrar aðgerðir er mikið verið að fresta öðrum aðgerðum það kemur oft fyrir já að það þurfi að fresta eins og á kvennadeildinni

koma margir keisarar þá þurfa konur sem eru að fara í

koma seinna en það er eðli skurðstofa og eðli sjúkrahúsa að ákveðin prósenta verði fyrir því en að það sé daglegt brauð eða svona oft það er yfirlýsingu ja við vonumst til að að heilbrigðisyfirvöld

til að fjármálaráðherra og þeir sem eru að semja við þessar kvennastéttir þeir hugsi alvarlega sinn gang og heilbrigðisyfirvöld sem náttúrulega ætla að fara að gefa í núna nú erum við með ríkisstjórn sem hefur sagt

að það eigi að fara allt í innviðina og fyrir kosningar þá voru allir flokkar sammála um það að setja heilbrigðismálin á oddinn og

það væri vitleysa að kaupa dýran bíl sem eingöngu gengi fyrir jarðefnaeldsneyti byggja þyrfi upp kerfi fyrir rafmagnsbíla og ýmsar væru fyrir hendi Guðni orkumálastjóri þú ert hingað kominn velkominn

bíl sem gengur fyrir díseli eða bensíni

sömu gerð og ég stóð frammi fyrir því vali hvort ég vildi borga tvö hundruð kall fyrir lítrann af bensíni eða fimmtíu kall ef ég væri

og fyrir mér var þetta bara óskaplega einföld ákvörðun þetta var bæði ódýrara og maður er að leggja sitt af mörkum fyrir umhverfið líka en ja þú talar um dýra dýra bíla sérstaklega nefndir þá

sérstaklega ertu þá að hugsa

um stóra og kraftmikla bíla og jeppa og eitthvað slíkt eigum við að fara að leggja þeim það eru til jeppar sem eru

tvinnbílar þannig að tengiltvinnbílar þannig að það er ekkert nauðsynlegt

núna eru auðvitað að koma fullt af nýjum þannig að val fólks verður miklu meira innan skamms en ég segi bara núna þá eru til

gegna sama hlutverki og eru sem sagt bæði ódýrari í rekstri og síðan sem sagt umhverfisvænni en til þess

þetta geti gerst eða orðið að veruleika hér þá þyrfti líklegast að laga svolítið hjá okkur kerfið ekki satt jújú það er auðvitað alltaf talað um

sko mjög margir geta einfaldlega bara hlaðið bílinn heima hjá sér og það er ekki fyrir en við erum komin með töluvert magn af bílum sem við þurfum að hafa áhyggjur af því að það fari að verða einhver þrengsli í raforkukerfinu ég vil bara segja að stóðum frammi fyrir þessu nítján hundruð og sjötíu og upp úr því þegar

að þá ákváðum þá vorum við með um það bil sextíu prósent af húsum á Íslandi sem voru og við fórum í þennan stóra áfanga að orkuskipti þá og þá skiptum við út fjögur prósent af öllu upphituðu húsnæði á ári þetta myndi þýða

á tuttugu og fimm árum og við getum séð það að maður nítján hundruð sjötíu og tvö sem

hann hafði ekki mikið gagn af þessari fjárfestingu við getum hugsað okkur að núna geti menn staðið frammi fyrir því að kaupa svona á fjórum hjólum þannig að þú ert í rauninni að boða það að það verði þessi orkuskipti í bílaflotanum okkar bara á næstu árum já ég held að það komi til með að ganga mun hraðar heldur en við sáum fyrir fyrir nokkrum árum vegna þess að við erum að sjá að verð á rafhlöðum er að fara niður

er sem sagt í raun og veru fleiri framleiðendur að koma inn samkeppnin á rafbílamarkaðnum er að aukast og síðan eru sem sagt fjöldi bíla sem er framleiddur hjá hverjum framleiðanda er sem sagt líka að aukast og það hefur aftur í för með sér verðlækkun og meiri hagkvæmni ættum við þá að fara að huga svolítið að því að koma upp fleiri hleðslustöðvum við vinnustaði

þetta þarf allt að haldast í hendur og það er auðvitað alveg hræðilegt til þess að vita að menn hafi verið að byggja nýjar íbúðarblokkir hérna á Reykjavíkursvæðinu og síðan flytja menn

sjá að það er ekki

fyrir rafbíl og þetta er

sem maður segir algjör skortur á hugsun já þannig að þetta er bara í nánustu framtíð en er eitthvað vitað um ja sko endingu rafhlaðnanna í þessum bílum viðhald og annað slíkt er komin næg reynsla á þessi farartæki þannig að þú

að spyrja er komin einhver reynsla til dæmis á rafhlöðurnar já sko fyrir tíu árum þegar að Orkustofnun sem sagt eignaðist fyrsta rafbílinn því við vorum snemma í þessu þá kostaði sem sagt rafhlaða um það bil þúsund dali á

á hverja

núna sjáum við fram á það að kostnaður fyrir rafhlöður er að fara niður í hundrað dali á kílówattsstund og vinur vor musk í BNA sem nú alltaf svolítið á undan sinni samtíð hann boðar það að hann ætli að selja rafhlöður tuttugu og fimm dali á kílówattsstund ég held sko að þó maður einhvern tímann eftir einhvern árafjölda þurfi að skipta um rafhlöðu þá verður það ekki eins stórt dæmi og það var áður þannig að það verður alltaf bara ódýrarar og hagkvæmara

og maður sér það að bara á rafmagnsbílum sem eru búnir að ganga í nokkur ár að það er ekkert um það að rafhlöðurnar séu sérstaklega að gefa sig en en auðvitað vitum við það að rafhlöður fara niður með tímanum og þá kemur að því að við þurfum að skipta þeim út en þá þarf

líka að nota rafhlöður svona rafhlöður til margra annarra nota þannig að menn segja að það verði eftirmarkaður með svona rafhlöður maður einfaldlega selji þær til annarra nota og fái aðrar rafhlöður í staðinn en aðalatriðið er það að verð á rafhlöðum er að fara niður er er búið að fara niður og síðan er verið að gera nýjar verksmiðjur þannig að við erum að sjá fram á algerlega breyttar forsendur en hvað með

Ísland eigum við nóga orku til að knýja alla þessa bíla tvær meðalstórar virkjanir til að knýja þessa bíla þetta er einhversstaðar á bilinu fimmtíu til hundrað af virkjun sem við þurfum og síðan í raun og veru eru bílar mjög góðir bæði til þess að nýta

því að menn geta hlaðið á mismunandi tímum og síðan að þá eins og var lagt til í dag á fundinum að bílarnir gætu líka verið varaafl fyrir kerfið þannig að bílaeigendur gætu selt rafmagn út af bílunum sínum þegar þegar að mikil eftirspurn skapast já heyrðu Guðni þakka þér kærlega fyrir komuna í Kastljós og þá er þessu lokið í kvöld við minnum á beina útsendingu í Kastljósi annað kvöld frá borgarafundi um skólamál

við spyrjum erum við með gott skólakerfi hvað þarf að bæta og hver ber ábyrgð á því sem hefur mistekist hingað í sjónvarpssal kemur fólk víða að úr skólakerfinu og tekst á um málin í líflegum umræðum gerum við ráð fyrir